इतली में पाक कला के परंपरार जीवन का जश्ट मनावल जायचे। इतली में परिवार के साथ मेज पर भोजन और सराब, उदार, खुराख साध्या करल जायचे। इतली में उच गुणवता वाला छेदरिये रूप से उगाईल गईल <hesitation> अवय अवयो पर जोर देवल जायचे। इतली में मौसम समागरी भोजन में केंद्रिये <hesitation> मिका निभावचे। इतली में सुबगंधित जरी, बुटी, बेसी, लिको के इस्तमाल खास तोर पर पेस्टो सोस में करल जायचे। इतली में पैंजरीटो के आम तोर पर आटे, पानी, खमीर और नमक के एक सधारान आटे से बनाओ जायचे।